sandpaper ni derewal on ko kuma butol on je beh wati hunde fere hado mai so a wawan a naftira beh mai a wogga hado katako sai katako mai digga warta smooth a wawan boh a wogga hado jamdhi jamdi mai ko hado rubber a vo'ina dhum digga no'a yidi